A <hesitation> kue tra hamanse nigi tre rehe gakoa <hesitation> a pota tu <hesitation> yangpala mak u laip e rehewa e niga blami emua tu har harutu to womi. ne <hesitation> e kamia rebni longlonglo haniga. Okei pota hamansa te la hamansa gumaku bte rehe hamanse naga akue na lan lapun nigi. akue trenugu a nikaka tra <hesitation> itar e nigana kba kue trenaga tapla hamansa u haruhe womi <hesitation> here rme pan susul nama bte rehena rori hamansa tra tna rehere na mamamine rue na kotera ka trahe <hesitation> e kto homiera manka rke ni tina. ba <hesitation> aga tena aku tena ranga num mne longlo ru. so tu laip tu kamiku tu kukubei wuku. aku tra mamanake niga e matsku kba kue lan lapun hamansa nigi bakte trenaga u <hesitation> nikaka tar e rehena e change ne mne markto lol wona tra pota tu <hesitation> kukubei waku. a pota i romana rke <hesitation> rehe hamansa mne e hat mna akue <hesitation> masal raranga sinigi tra masla ke lumia aman hakats aman niga brorte mne longlori traha. ekamna man tapalan rebna te ktori bakute tra hamansa ngi tar aku mne hamamas nig. <hesitation> uni kaka tar e rehene e change susul ne <hesitation> mne kto qoni mansa.